Чунки ман то ҳол намефаҳмам, чаро не? Ба ман сабаби рад карданат муҳим аст. Ман эҳтиром мекунам, ки ту фикри худро дорӣ, вале ман ҳам эҳсос дорам. Илтимос, бо ман рост гап зан. Ман намехоҳам, ки байни мо нофаҳмӣ боқӣ монад. Ин барои ман хеле муҳим аст. Ман чунин муносибатро хеле эҳтиром дорам.